Nyowe okuntu oku ndareeba ngu omuntu aine amagara marungi, n'okureeba omuntu atarwire, nkareeba omuntu arashomesa abaana, nkareeba omuntu ararya akanywa aine ebyokurya oweeye, aine amatungo atungire, nikyo ndara nti omuntu ogu ara aine amagara marungi haakuba ekyaraba arenda kyona arabaasa kuba arakyehisaho.